طبعا افضل ان يكون على الجزيره وحدي ما يجوز اكون مع عدوي اللدود بنحارب بعض بنصدم ما حد فينا بيقتل الثاني الارض ما تاسع نحن اثنين وبعدين ترى كلش سايبين كوكب الارض وجايين على الجزيره انا عدوي اللدود طيب مع صديقي مع <noise> شريك الحياه كذا يا اخي الحياه تغيير.